Nyoowe nkokuba nenyenda kujagurizaamu amazalibwa gange, mba ne'nyenda bwenkuba ninasente zange, ndabiize banywani bange, tugure ebyo'kulya baitu, tuchumbe, tugule omugaati gwaitu, abaingi gwe bakweta cake, gwebakumanya nka cake, tusale, tulye, <hesitation> ekiro kyange kiba kihoire <hesitation> Nikwotuti, tusale cake yaitu tulye, tunywe, bampe ebisembo byange <hesitation> tuzine endongo yaitu, ekiro kyange kiba kihoireyo aho.